Au hele au basa ledodaek esa nai tenda letek poin a so na au bisa mete pemendangan no hapu suasana beuk boem au bisa kumpul no au nonong ho tui hika nai letek ndia pin no ami ta sanga mamanak ho bae.